Singka-singka tuang kite muanei one to aren ne kummi woo makura-kura makoto kummi kite mamersi ha kite musti mamake to aren ne piso to pangaor oras ne ti'i rakel piso to pangaor topuawilin tou one to <hesitation> wi mamake lima kite one to namake baterei one to na make sterom jadi oras ne ti'i kite narake le tinulung ondei pakakas-pakakas to oras ne ti'i mamake sangapa tohas nu batrei to has strom wuu kite tomamuane yamang-yamang mayato hahoro tohahure ara sua'ne one ore mambili piso cukur to pangawor su kuming kite makoto ore kite mayu masulewa kite sumu gereja ore kite mayuma so karalakel to mata kite mayum <hesitation> rup ya hurara talos se na Kanya kume'ne nio tate one ore sumpurwane to mamake pisau to pangaor to mamiho kite mayuma suapa wu suapa te'e wawuyan to ondei wawuyan maya wauyan yuma-yuma to sumpuruane wai isera talose nakanya maya ngona maimurae yahura haito na ngaore kumini te'e to pakayuma si singkat-singkat tuang kato ondeiku tosiku mene ara sua'ne mambili to aren ne pisauto pangar